Inson albatta kechirimli bo’lishi kerak. Kechirimli bo’lmagan inson ko’plab yaqinlarini yo’qotadi. Bu dunyoda hamma xato qiladi. Va inson kechirimli va kechirim so’raydigan ham bo’lishi kerak.